Meye <hesitation> kina aglo dɔ bɔ kina an tri dɔ bɔ agā gɛgɛ dɔ bɔ, kɔ̄ nɛrɛ bɛ kɔ̄ yi ma aglo nnɛ jɛrɛ, amo kɔ̄ yi ma jɛrɛ ndrɛ kɔ̄ nna nakutuma aba izɔrɔ ba nkei ikwuma dzi nnɛ, kɔ̄ nyɛ a zwe itse nkpi kumadzi nnɛ dɔ bɔ la na ku kuzɔ kɔ̄ la na gbɛ ba agā imajɛ nkpi icɛ kɔ̄ an nɔ zwa dɔ̄ nyɛ kɔ̄ a kumadzi nnɛ to la gbɛ kabɛ, agā blɛ ba igba agā iyɛrina nnɛ, adrɛ narɔ nnɛ kɔ̄ la na kwasa ba igba kɔ̄ la ma bɛ <hesitation> la shɔ nbɔ <hesitation> la shɔ nkwalɛ.

Ko aza nwa kɔ̄ ajɛɛ mɛ nyi na, nna na swara ta kɔ̄ ndɛ minyɛ nnɛ ibɔ jɛ kɔ̄ yi da kulɔ? Kɔ̄ nyɛ ada kɔ̄, nyɛ ada kɔ̄ nye ada kɔ̄ nye ada ko ni gā kɔ̄ a dɔ bɔ nnɛ kɔ̄ nda ba ka, kɔ̄ nyaka ba, njɛ ba mijɛ kɔ̄ ba lɛ kulɔ, kɔ̄ ko nyɛ a na because kucɔ ibɔ kulɔ ida aza aga zuzwa na nkɔ̄ adɔ̄ mɛrɛ agā nnɛ, wɔ kpɛ na yi miyi muna wɔ na kpɛ tɔrɔ minyɛ muna wɔ kpɛ didrɛ za nagalo izɔrɔ muna to ama da muna, mɛ dɔ̄ nyɛ kɔ̄ mɛ didrɛ kpo dɛ muna, blɛ kɔ̄ ɔ nini nma agwagwa kɔ̄ nna gru Mma itrɔ ada mɛ kɔ̄ nna gru, nma isimi ama mɛ kɔ̄ nna gru, nma aga kɔ̄ a jɛ aklodze nnɛ, nkɔ̄ aza mizɛ dɛ kɔ̄ ngbɛ kɔ̄ nna manya itsi mɛ soo kɔ̄ ndidrɛ dɛ muna, ipɛrɛ blɛ kɔ̄ nini nma agā ikrɔ nkpi kɔ̄ nna krɔ mudzi litsi manyi kɔ̄ itsi anɔ sesesere nnɛ cɛnyi bɔ nvɔ mɛ, nkɔ̄ didrɛ nkpi kɔ̄ a shishishe mɛ soo ma amada muna ipɛrɛ blɛ kɔ̄ nini, nna na ma itɔ kɔ̄ nna sɛ rici kɔ̄ ngɔ lo kɔ̄ nma cwe kucɔ mɛ kɔ̄ nna ma dɔ̄ nma mɛ, kɔ̄ nma ayɛ kɔ̄ ci.